Tsí xa̱bo̱ júwá ná xuajen ríge̱ꞌ nune̱ ríí mbáá rí <hesitation> nutsín rí muni̱i̱ mbá rí mbóó ma̱xáꞌne mba̱ꞌwu̱u̱n ꞌne úꞌthánlóꞌ rá, mbáá-mbáá gitsín rí nune̱ mbiꞌyuu, e̱ste̱, fútbol, rúꞌkho̱ ñajuun nuni̱i̱ rí tiempo rí, por ejem none̱ rí tiempo ríí naríga̱ ndxa̱a̱. A̱ꞌkho̱ na- nu̱ríye̱e̱ꞌ mbá rí mbiꞌyuu mbá equipo, ethee̱n khii̱n, kajngó a̱ꞌkho̱ mu- nutsíi̱n mbu̱ꞌyáá tsáa gáꞌngo̱o̱. Jamí xúꞌkho̱ má na̱ni̱gúu̱n ne̱ mangaa rá, <noise> xúgíin má e̱je̱n ajndo e̱je̱n chákiin, nuꞌgíi̱ mangii̱n nu- nutsíi̱n desde lákii̱n mawáxi̱i̱n nuni̱i̱ rúꞌkho̱. Na̱ni̱gúu̱nꞌ ne̱, xúꞌkho̱ má nagóo̱ mbámbáa xuajen ná nagóo̱ rá, kuaꞌnii jngóo mbu̱ꞌyáá tsáa gáꞌngo̱o̱, kajngóo mo̱-magóo wáa tsída̱ꞌ. Xúꞌkho̱ má go̱ꞌo̱ mangiin, none̱ má mangiin. <noise> ríga̱ má i̱mba̱ khaa, i̱mba̱ rí ná nutsíi̱n mbiꞌyuu baśquebol, mangaa má rúꞌkho̱ édo̱ rí nuni̱i̱, maske má jndo ríga̱ nda̱a̱ ndxa̱a̱, por sí má nunii̱ ne̱. Rúꞌkhue̱n ñajuun rí na̱ni̱gu̱ún xa̱bo̱ xuajen mone̱ jyoꞌ, tsí jñáma níkhú wáxo̱, ijíngo̱ꞌo̱ tsí níkú wáxo̱, none̱ khiin rí <noise> nutsíi̱n khaa dí equipo rúꞌkho̱. Xkuaꞌnii na̱ni̱gu̱ún xuajen ríge̱ꞌ. Mbaꞌa i̱mba̱ rí na̱ni̱gúu̱nꞌ, xóo magáñúu̱ mangaa, magáñúu̱ mbu̱ꞌyáá tsáa gáꞌngo̱o̱, mangaa má rúꞌkho̱ no- na̱ni̱gúu̱n muni̱i̱, mbá lájwíin má rí, <noise> mbá ríí, <hesitation> mu̱ña̱wáa̱n rí cuerpo drégúu̱n má ñajuun nuni̱i̱ ne̱ mangaa. <noise>